comme t'ê vegnuo grammo da l'urtima vòtta de quande se semmo visti. Ma cöse t'é successo? T'é successo quarchecösa perché no l'é poscibile. T'ê diventou proprio cattio no capiscio. Ti gh'æ 'na lengua ch'a taggia, ch'a taggia e cuxe